والله طبق سلطة الفواكه أول شي يعني بأجيب الفاكهة اللي أحبها يعني أحب موز تفاح برتجال فراولة عنب <hesitation> بعدين أخلص يعني أجطع كل جطعة من الفاكهة بعدين أحطهم كلهم في صحن إذا أنا حبيت أضيف طعم أحلى بأحط شوية عسل أو عصير ليمون فوجهم والله ولا أروع